”Adaladala mihintsy ireo mpifanolo-bodirindrina aminao ireo! Inona hozy ianao no nolazain’izy ireo tamiko? Lazain'zareo fa ianao hono nangalatra an'izany lamba niaha teo an-tokontanin'zareo izany, izaho aloha de tsy mino an'izany e, ianao koa ve de hangalatra? Fantatro tsara ny toetranao fa ianao tsy mpangalatra izany."